Algunas veces si, pero outras veces non. E por que pensas que non é fácil? Porque algunhas veces no hai tanto <hesitation> hueco e outras veces si.

O verán e a primavera moi calurosas e o outono e o inverno <hesitation> con moita chuva e moi aburrido.

Mañán pola mañán irei á escola e despois pola tarde irei a clases de baile.

Que non se preocupe e moito ánimo.

Nunha cociña hai xerra, platos, cubertos, louza, comida.

Practiqué fútbol o ano pasado.

A situación da vivienda actual <hesitation> atópase nun momento de, nos prezos moi ele- elevados o que condiciona que xente con poucos recursos poda acceder a ela cando debería ser, pola constitución española, un dereito de cada persoa e familia, non? i i este i esta situación é debida a que xente con grandas, grandes posicións económicas ou elevadas, cunha elevada posición económica, invirte en vivenda. Ao meu entender é un gran erro que se permita facer este tipo de de inversións.

Gustaríame moito lavarme, a ver, gustaríame moito, pois, <hesitation> comer menos caramelos ao día, por exemplo, que todo o mundo comese menos porque eu máis que preferir mil chuches prefiro un caramelo.

Tes que ser máis maior, eu aínda non son suficientemente maior pra votar, pero como non son suficientemente maior pra votar, non sei como se vota.

Os cultivos que hai, os cultivos que máis hai na nosa zona son: patacas, millo, eucalipto, grelos, que máis? E xa.

Ó escoitar a os meus avós, principalmente, e aos vellos da miña aldea.

O sistema educativo apoia o uso de varias linguas, pero a veces de maneira real... na práctica hai moitos <hesitation> profesores ou cuidadores que falan en castelán e iso inflúe que os nenos falen castelán.

O meu grupo favorito foi no seu momento as Spice Girls, os Backstreet Boys. Actualmente, non teño un grupo favorito único, pero, bueno, gústame, por exemplo, moito Coldplay, no se mo- no seu momento, fai anos, cantante que me mole Beyoncé, que máis?, bueno, Freddie Mercury, pero ese xa finou.

Podo pagar en metálico e con tarxeta, con móbil aínda non porque non teño activado o, que é? wallet? ou como se chama? Bueno, eso non o teño.

O queixo antes facíase sin apenas aditivos. Collían o leite, muxen a vaca, collían o leite e callábano, pouco máis.

Unha cele- unha celebración ideal pra min sería unha festa ca xente que quero, música, luces e a bailar.

Non teño nin idea de como se fai unha conserva de tomate. Nin idea.

A roupa antes lavábase ou no río, frotando no río, con xabón feito de ghraxa de porco ou donde? Como se chamaban? Onde se labava- o van a lavar a roupa nas aldeas? Que eu tamén tiña na casa, como se chama? A pía non. O lavadero, lavadoiro, bueno.

Pos que se fixo máis urbana. A miña zona había, era solo todo aldeas, pero ahora é máis urbana, tampouco moitísimo.

Si, gústame moito Xabier Díaz i vive en Brión, nun concello moi cercano ao meu, moi próximo.

Pois de momento non estou facendo nada, pero vouno pensar porque cumplo corenta anos, así que teño que darlle unha volta a ver como o podo celebrar.

Teño algunha planta de interior. Teño, por exemplo, orquídeas, teño bastantes, e outras que non sei como se chaman. Como se chaman as de Ikea? Non sei <hesitation> chaman.

Encantaríame saber cantar ben, ter unha boa voz a hora de cantar, de locutar. Unha voz así de, harmoniosa para facer gogoritos.

Pois creo que o fundamental pra unha dieta saludable é, principalmente, que non haxa ultraprocesados na túa dieta e logo que sea variada na que predominen, pois, froitas, verduras, legumes, <hesitation> peixe, cereais integrais.

Pois unha tarefa escolar que era debuxo técnico en debuxo. Costoume moito esa tarefa escolar, <hesitation> moito.